जो ऑप्टोपस भी हो स जो समुंदर के किनारे जीव जंतु भी हो। जाड़ा से तिनका शिकार कोरनो पसंद करो। जो ऑप्टोपस हो तिंदे पाँच दिमाग हो।